असमानताएं मितबा कंजे धन को बाठ बो तो एक बहुत ज्यादा विवाद को इसु हो जावे गौ ओर बहुत बड़ी भेस हो जावेगी। अगर असहाय होया तो समाज में अगर एक पक्ष में देखाया जावे तो सब में बराबर धन आ जावे गो गरीबी में सुधार होवेगो लोगों में बराबर धन आ जाएगा इसे गरीबी भी मट जावेगी व बात सही च। देश में सुधार होगा आर्थिक विकास होवे गो पर अगर दूसरी साइट दिखाया जावे तो इंसान सुखी होता भी संपत्ति बआल ठबा के बारे में बात करेगा यूकी मेहनत कम हो जावेगी। उसे इतनी चाह नि होगी व्यवस्था दाग मग जावेगी कही न कही क्योंकि मेहनत कम करना से देश की जीडीपी तो कम हो घी भूत बड़ा बड़ा विषयों च लोग बैग भान बेबो नि चाव किसी से भी।